اكيد اكيد هنطبخو طاجن ، طاجن اي بقي ، طاجن براني بالحمه، طاجن باميه بالصلصه الحمراء و هبر اللحمه ، مع شوية بهرات كده حلوين من عندينا و تحطه في طاجن فخار و تحط الطاجن ديتي في الفرن بس ايه الفرن الفخار الي هي الطين